انا احب كل أنواع المتاحف وانا بشكل عام من هواة زيارة المتاحف احب اجوف كل الأشياء يعني التاريخية والاثرية واقرا المعلومات الي تكون مكتوبة عنها سواء يعني في مختلف الحضارات وكل الدول دايما احب اني اروح المتاحف واستمتع جدا بهذي الزيارات لانها تخليني يعني ملمة بكل الاشياء التاريخية وتعطيني يعني شعور بالسعادة كبير